Jaa, sa ntuva´aga ntuchiyo chi ku su kaka´a iyo ja kaka ja ntito ku ja va´a, va´aga koyo, ja ntuva´a ntuchiyo yukani ku ku ja jinida, koy, o ja naa, ja, ja in teyu chi’ yukani ja uxi te, ja uxi nu nu ja kayu chi ntikani yua kua ja jinida na ja ko ntiji ntuchio.